பிரஞ்சு ரொட்டி, மாயோ, அதை அடுப்பில் ஒட்டவும். டகோஸ் சீஸ், சல்சா போன்றவை பாஸ்தா இணைப்பு, சமைத்த கோழியை சமைப்பதற்கு பதிலாக கடைசியில் வைக்கவும். கோழிக்கறி, நீங்கள் விரும்பும் ஏதேனும் தயார் காய்கறிகள், சீஸ், 400 இல் 14 நிமிடங்கள் அடுப்பில் வைக்கவும்.